hee woro we tee bin matete, bie ho bie na kɛnze pursan ,ehh bun woroniso a we gue bin, wewia minbin, pinpin, pinpinza we ɲan we uwi ba tun. Donke to ho yurɔso a vɛre tete ɲan.